Bugungi dinamik dunyoda inson barchasini o'z vaqtida qilishi kerak. Ya'ni, ish vaqtida ishni, oila bilan o'tkazayotgan vaqtda faqat oilani o'ylashi kerak. Sakkiz soat ishdan keyin hech qanday ish haqida narsa o'ylamasligi va u haqida tashvish chekmasligi kerak.